schlìmmschte beuch wie esch beseucht hàb zu läase esch à àltes à alter karl mike gsìn vò mim gand-père euh vò mim grossvàter euh horisch kompliziert zu laase gsìn dann erstens ùff ditsch des wär noch gànge àwer ùff ùff àlt ditsch àlso (gothisch) ùn euh do hàw'isch schwierigkeit g'hett

Min Lieblingsbüech euh büesch dis sin euh Les Pensées vùm euh Jean Yanne euh es ìsch lùschtisch euh nùmme Sàche wie ainem effektiiv so durch de Kopf kenne gehn àwer ùf e ùf e ùf e hümoristischi Ààrt.

d'letscht üssstellùng wo isch gsahn hàb esch euh d'üssstellùng ùm ìwer de Toutânkhamon g'seh

ich hàb immer min kleine Sàckmasser debi

d'leschte sendùng sìn les douze coups de midi gsìn ùn jà sìn freuje wie gestellt wäre ùn euh mìt verschidene àntwòrt meilich kànn hette ùn der wo d'richtig àntwort gebt euh gebt àn wiederscht ùn d'àndert euh kànn verlie euh dànn verliere ...

"Ùff'm Märickplàtz ìsch einer, wie dùrich d'Nàs redde düet ùn wie brìellt ""heisi Wìrschtle, heisi Wìrschtle"". Kùmmt einer ùf ne zü ùn sààt ""Saawe mol lìewer Mànn, hàn ìhr Bolippe ?"" no saat de ànder ""Nai, nùmme heisi Wìschtle""."

dies nehm jedige läjeheit vòhr minni mutterspràch wiederscht zu gähn

s'wichtigschte sìnn gueti Frìnd, lisch... Litt wo Lùscht hàn sìch ze àmesìere, ùn <hesitation> ja na wenn's e bìssel ebbs ze trìnke gìbbt ùn e (...) ìsch àlles ìn Ordnùng.

Wenn m'r sich àlles saawe kànn ùn ìwer àlles rede kànn.

Francais, allemand, anglais je parle un.peu espagnol et bien évidemment l'alsacien, c'est le plus important Les 3 premières langues je les ai apprises à l'école et l'alsacien avec mes parents

in de Kìnder helfe un euh ja, e scheenes Feschtel màche

Deux trois cactus, un philodendron , une langue de belle mere

isch bìn ìn de euh elsasser théàter grùpp de vòn blaesse

Wo gehn'r àm lìebschte ànne ? Mìt wem düe-n-r àm liebschte verreise ? Wàs màcht èich ìwwergìcklich ? Wàs réjcht é... réjt èich ùff ? Wàs fer euh... Bìecher due-n-r àm lìebschte lèse ? Wàs fer e Genre Film sèhn'r àm liebschte ? Wàs fer e Genre Müsik hàn-n-r àm lìebschte ? Màche-n-r au sùnscht doch ebbs àls Hobby ? Spìele-n-r Müsik. Hàn'r Sèlwer e Ìnschtrùment ? Wàs fer e ìnschtrùment hàn'r ?

esch ben ìmmer gern i d Schüel gànge erschtens e mol euh weil i minni Frind dort getroffe hàb un minni Schüellehrer euhh sin au euh zwàr streng àwer euh doch Lieb mìt de Kìnder gsen un han uns ebs bigebroocht

ìn de gäve vòn euh Kaysersberg ìn (de geje Dorf) wùunderbàr g'sìn scheeni üssicht scheeni gueti Lùft

mer liebscht Film isch Rasta Rocket, die idee vun Schwàrtze vun de Jamaique wie in de Olympische spiele vun WinterSport mit welle màche in Bobsleig isch absoluter unsin

ernte

Que les gens s'entendent enfin et ne se rejettent pas la faute

im medizinische Bereich euh Fortschritt in Sàche Kräbs schonsch wär i wohrschins schon e Zitt làng allein

"einer von de letschte Film wo i gsähn hàb isch ""Un petit truc en plus"""

wie àlli Bue von minnere généràtion àwer aw hitzedaas noch pompier

Rose, Tulpe, wàs hàt m'r nooch? Lila, m'r hàn nooch e Obscht, un Gemies, verschiedeni Tomàte, gälrüewe, bon

jeder moment ìm zülawe genesse àw wenn'er nìt gràd t'haim besch jà esch hàb ùm so meh froh wìtter sìn haim ...

(de Kilt)

à schwàrz rot càrrièrtes Hemd ùn à paar jeans des des fìnd'i ni gewähnliche klaide

E gemietlicher Fauteuil, e scheenes Cànepé, e Bibliothek, un e kleini chaine, e àlti chaine noch, wo m'r scheeni Plàtte druf kànn laje au un Müsik heere. Nà meh brüch ìch nìt.

Àls erschtes minner Hùnd nüsslonn, fer sinni Sàche ze màche, dànn (...) ze esse (...)

geh gern schpàziere mìt dm Hùndel nòr màch'i à bìssel vélo màch'i euj gern ùn lässe deuwi gern ùn Musique heere

jà wo i spàziere bìn gsìn ùn aw esch ùff euh s'gärtel gànge euh ùn ùff einer kòmmt d'frau ... ùn näve s'nàpmr d'hànd ùn geht mìt mr so wiederscht ùn red gànz lieb zumr bis a endlich gemerikt hett dàs isch gàr nìt ere mànn bìn

Chez mes parents il y avait déjà des chiens ; j'ai grandi avec Ça

handy (sùndi) steht fùllänze

jo 's esch a àlter Podcast gsin von ere àlte Sendung mit'm Pierre Bellemare

s'letscht g'stìckel esch g'sìn d'Schàrz Kàtz euh jà s'esch quiproquo g'sìn euh ùn ùn euh ìm à Hotel wo euh wo de Client euh wo euh a Livreur euh euh a Fensch à Schaufenschterpùp geliefert het ùn die jen han gemeint àss esch euh càdàvre

mr gehn ìnder ìm Wìnter euh ìns Ferie euh mìt .... Kìnder euh ver euh Ski zù màche

Räje hàw-ìch àm lìebschte. (...) ìm Sùmmer. S'ìsch güet fer s'(...), denn dànn brücht mr kén (...)

minne letscht konzert euh esch gsìn vòm glen miller ... orchestra àlso glen miller g'hett

Boire quelque chose Suite pas compréhensible

E Fìschta, ìn... ìn Drüssene àm Rhin, mìt mim Vàtter ùn mìt mim Grosvàtter. Wo se àlli zwei zem erschte mol eso e... e... e Schìff genùmme hàn (...) ùn kener vùn de zwei het (...) kenne mìr hàn ànderhàlb Stùnd gebrücht fer àn de Fìschblock ze kùmme. Ùn wie mr endlich ànnekùmme sìnn het de Grand-Père euh... Gewìcht ìns Wàsser (...) lonn ùn dàss mr ìwerhaupt kén anzischer Fìsch gfànge hàn.

Ìch bì doletscht ìm Oktowerfascht gsìì, z Mìlhüsa. Do hà-n-i viel scheena Blüama gsah. S ìsch wùnderbàr.

Àm Wienàchtsowa kùmmt d'Fàmìlia zama. Mìr assa bi d'r Màma. Sa kocht ùns a bisgüets. Mìr... mìr schanka ùns gschankla. Mìr han a scheener Dànnabauim, mìr sìnga Wienàchtsliader, un 's ìsch ìmmer a scheener Owa, wo àlla mìtnànder zfrieda sìn.

Ich kenn de Titel nemmi àwer euh s ìsch e Film gsìn wo-n-i i meh gschloofe hàb dàss de Film gelöjt

minni Terrasse un minner Gàrte

ich veteil s mit de Kìnder ùn Enkelkìnder

Àlso, wenn Morje Fàsenààcht ìsch, wott ich gare àls Prinzessin àngezöje sìn, fer àn de Ùmzùg mìtmàche. Ìch hätt gare e blöjer, lànger, euh glanzender Rock, mìt euh Pailletle, ùn euh glanzendi Handschieh, e scheeni Kroon un euh no tue ìch mich noch e bìssele scheen schminke, un au schöni scheeni Stolleschüehj, wie dezü pàsse.

des esch a schwari freuj waije esch hàb nor nie a so schlìmms Buëch gelasse also ja esch waiss nìt esch lass horig gare un esch bìn bis jetz zìmlich guet g'fàlle ìn e wàs'i chwosiert'hàb ver Becher

Àm Sundaa due-w-i gare spàzìere gehn ìn de Wàld, oder ìn de Falter. Ìch bìn au gare ìm Gàrte. ìch bekìmer mìch ùm Blueme, Pflànze... Ìch ropf s'Unkrütt rüs. Ìch geh au gare ìns s'Elsasser Theàter. ìch hab schon salwer gspìelt. Ìch laas gare ùn ìch mool au gare. Ìch schribb sogàr Kìnderbìecher. Ùn ìch luej au gare Télé, e gueter Film oder e gueti Série. Ùn àm Sundaa ìsch au e Daa, wie ìch Zitt hàb fer koche. Ìch koch gare ùn fer Kueche bàche. Ja, dìs màch ìch àrisch gare.

àlso ich redd Elsassisch, es isch mini Muetersproch, wie ich d heim gelehrt hàb mit minne Eltere. Euh dànn hàw ich Frànzeesch gelehrt in de Kinderschuel mit de Kompels un euh mit de Profasser. Euh wie ich euh in s Collège, nä, nimm, ja schon e bissel in de euh Primaire Schuel hàw i euh Ditsch gelehrt, un au e bissel mit de Fàmeli, weil mr euh noch Fàmeli hàn, im Ditschlànd. Un nochhart hàw i au Anglisch gelehrt, euh in de Schuel im Lycée in Hawenaa, un hauptsachlich euh in Àmerikà, wo ich euh e Johr làng geschàfft hàb, in ere Schuel. Un dert hàw i mit de Kinder un euhm mit de Gàschtfàmeli viel Anglisch gelehrt

mh wenn i jetz viel geld gewìnne d'hatt euh d'hatt'isch des àlles benùtze ver mìn elsasser hissle wiederscht zu rénoviere waij euh des koscht euj zemlich viel gald ùn as esch viel àrveit àlso ja des d'hatt'isch benùtze ver minne traum hüss zu bäuje ùn rénoviere ùn aw scheeni mével dezü kaufe ùn àlles schenn ze hàn

euh...ìch hàb viel euh... Obstbaim, Àpfelbaum, Kìrschebaum, euh... Beerebaum, Nùssebaum, euh... Kettebaum, ... Quatschebaum, Mirabellebaum, ùn ìch wott au gare au e kleiner Gemìesegàrte màche mìt euh... Tomàte, Kerbse, euh... Bohne, Courgettle, Grùmbeere, ùn ìch hàb au gare Blueme... euh... Tülippe, Rose, Aster. Ìch hàb e groser Olivebaum ìm Hoft, ùn ja àlle Sorte Faldblueme.

euh Ìch hàb euh e Hààs ghet, wie ìch klein gewann bìn. Er het euh Panpan gheisse, wie ìm euh Disneyfilm vom Bambi. Ùn euh mini Eltere hàn ne gewonne àn ere Tombola. Dìs ìsch s grose los gewan, zallemols. Un denne Hààs hàw ich ààrisch gare ghet. Ìch hàb ne ìmmer euh gschtrische, geberscht, euhm gedreckt ùn ìch hàb ne ìmmer üs'm Käfi gemàcht, euh dàss er e bissele rùmspringe kànn ìm Gàrte. Ùn ìch hàb'm àls Gràs geropft. Er het euh Grùmbeereschelet àm liebschte gasse. Ùn au ànderi euhm Schelet, m'r hàn kenn Komposcht gebrücht, zallemols. Ùn ja dìs ìch mini liebscht Sàch gewann, ìn minere Kìndheit, drüsse, mìt'm Hàs sìn.

Euh ìch geh gare spàzìere ìm Wàld, odder ìm Fald, ìch mol gare. Euh Làndschàfte odder au Vìeh, ùn ìch schribb ùn illüschtrìer Kìnder.... Kìnderbìecher mìt euh Haffele ùn Storrichele, sìnn minni zwei Chàràchter. Euh ìch geh gare ìn de Kines. Ìch euh rann e bìssele. Ìch geh gare ìns Téàter, elsasser Téàter. Ìch las gare. Ìch euh koch gare. Ìch bàch Flammeküeche. Ùn ìch euh verbrìng gare Zitt mìt minnere Fàmili, mìt minnem Mànn, ùn ìch bekìmmer mich gare ùm min Kàtz. Ùn ìch hàb au e Véjele wie màcht e bìssele Heert ìn minne Àntworte waje er het gare wenn i elsassisch redd.

euh diss isch schwar ze saawe, ich bàch gare Schokolàkueche un Àpfelkueche, Quatschekueche euhm Keschte, Keschte, XXX Kueche, euh Köjelhopf, un Àpfel euh Àpfelschokolàkueche, Bredele àn de Wihnàchte

Ah jo, ich geh àhrisch gare in s Elsassertheàter. Ich find es isch e Ort wo unseri Sproch euh reschtisch euh bliehje kànn, waje s gibt scheeni, bildlichi Üssdréck wie, wie mr nitt àlle Daa benutze kànn im alldajliche, un die hàn ihre Plàtz im Theàter. Elsassertheàter isch àls euh euh isch àls luschtisch un no weiss mr dàss mr guet làcht. Ich hàb salwer elsassischer Theater gspielt wie ich klein gewann bin, àlso ja gheert s zur minnere Kindheit, mr sin àls ins Theàter mit minne Eltere, un minner Bàbbe spielt au Theàter. Ich hàb salwer gspielt, Johre làng, un jetzt euh schriw i sogàr kleini Theàterstickle fer fer Kinder un au fer Erwàchseni. Ich hàb zwei Dreiàkter gschriwwe, Hoplaboum im Pàràdies un Unwetter bi Luftibus Airline. Un ich find, s Theàter bringt d Litt zàmme, es ìsch e gànzi Stimmung drum erum euh àm Entracte trinkt mr e Bier, mr asst e Bratschtall oder e Paarel Wirschtle, un diss find i scheen, diss gheert reschdisch zuem, ze de Theàtererfàhrung

Depuis la fenêtre je vois de l'herbe, quelques arbres c'est l'automne, ils ont plusieurs couleurs : vert orange brun. Je vous les maisons des voisins , blanc avec des tuiles grises le voisin a encore un géranium à la fenêtre il a une cabane de jardins. Il y a encore quelques roses qui fleurissent plus loin il y a une maison bleue avec un tracteur qui passe devant. Derrière il y a encore d'autres maisons , la rue, le chemin de fer, le canal. Puis une montagne ,avec un autre village on voit l'église, des buissons, des champs et le ciel est gris avec un peu de ciel bleu et le soleil brille un tout petit peu mais c'est brumeux

s letsche Theàterschteckel wie ich g'sahn hàb esch nìt rìchtig e Schteckel gewann awer s esch euhh euhh e Vielfàlt von Schteckle gewann es esch in Kutzehüse gewann un do hàn zeh Trouppe üss de Gejet e kleiner Sketch oder e kleines Schteckel vorg'stellt àlso es esch a bìssele ewer alles gànge euh mr hàn Schteckle g'hett ewer de feussbàll inne're wertschàfft euh un euh bim dokter au un es hàn kìnder g'spielt un au erwàchseni es esch rechti scheen gewann

euh ja ìsch hàb euh a vìjele a perruche à s'esch euh er heisst pioupiou ùn er ret gràd ìm momant auch nìt ùn esch hàb à kàtz a sacrée vòn birmanie er haisst saphire er esch beische o grün ùn het bleuji awe

"S'schlìmmschte Lied... worum welle-n-r ìmmer s'schlìmmschte heere ? haha euh... ìch kànn s'Lied vùn de ""chenille"" ùn vùn ""tournez les serviettes"" euh... nìt vertraawe... Ja, es ìsch m'r zü... zü kìndisch, zü... Volksmusik... euh... Ja. Dìs... dìs geht nìt, wenn i àm e Fescht bìn ùn dìs kùmmt noh geh-w-i schnall nüss."

Je ne fais plus beaucoup de sport, j’ai longtemps joué au tennis, en ensuite je n’ai plus eu l’envie car il y avait trop de stress pour les matchs. Ensuite j’ai couru, je fais un peu de yoga le matin et de temps en temps je vais au pilâtes.

mit minne frìnd geh mr garn spàziere mr asse ìn de wìrtschàft mr euh mr gehn kàffegranzel màche ùn mr làde ùns ìn taim à mòl bi ùns à mòl bi ìnne ùn mr verbrìnge zit ùff'm chantier holt hàn àlso kòmme se mànchmòl ùn holfe ùns

mmmh ìch màch mìt waj elsassisch minni Müeter ìsch. Ìch fìnd àss es e Schàtz ìsch wie mr bschìtze mues ùn wìddersch gan muess, waje dem schàff ìch defìr mìt minnem Beruef. Ùn ìch fìnd dàss es wìchtisch ìsch verschiedeni elsassischsorte ze ùffzenamme, dàss ebbs blit vùn dere Sproch. Au fer d'nägschte Generàtione ùn euh... wenn Common Voice dezü halfe kànn, noh màch i ùnbedìngt mìt.

des hànn'r mi schon g'freujt esch hàb g'saijt esch pflantz garn Blueme esch màche a kleiner gemeiss Gàrte esch zupf garn Obst o esch rueje mìch eu garn üss im garte ùff'm leijstuhl oder im e Hammack

geuti freuj as esch as sìn viel bereuf wie mr g'fàlle esch wot jetz kehn lànges studium meh màche àwer ebs mìt kùnscht ja euh becher schrive schrifstellere des wärt à geuter bereuf oder kìnstlere s'problem esch euh mr verdìnt nìt so veel mìt denne kìnstlerische bereef ùn esch waiss nìt eb isch min gànze lawe numme ainer bereuf kennt màche esch glaub esch wachsel p'stìmmt à paar mol ìn minnem lawe

Màch zeh Beispieler euh... ìhr kennt d'Fröje, euh... wàs asch dü àm lìebschte ? euh... wie gehsch gare ìn Ferie ? wo wohnsch dü ? dàss m'r verschiedeni elsassischi Derfer hàn. Euh... wàs kennte mr noch fröje, euh... wenn d'elein ùff're Ìnsel wärsch, wàs dattsch mìtnamme ? Euh... ùn mìr kennte ìwer ùnseri Fàmili redde. Hesch euh... Brueder, Schweschter euh... ùn so widdersch. Wàs wär noch ìnterssànt ? Wàs sìnn dinni greeschte Eijeschàfte ? Àlso positivi Eijeschàfte ùn négativi, so euh... ja Qualité, Défaut euh...[bruits d'animaux] Ja es kùmmt m'r nìmmeh ìn ùf Elsassisch... Ah ja ! die... die Fahler ! Ùn vìllicht wàs ìsch dini beschte Errinerùng vùn de Schuel ? Euh... villicht wàs hesch euh... stüdìert. Wàs ìsch dinner lìebscht Film ùn vùn wàs reddt'r ? Wàs ìsch din lìebschte Buech ? ùn euh... ùm wàs geht's ? Euh... wàs ìsch dini lìebschte Johreszitt ? Wàs ìsch dinn lìebschte Wort ùf Elsassisch ? Odder dinner lìebschte Üsdrùck. Hein... Ja, ìch hàb villicht vìel Sàche gsajt.

mr het de Schpòrt àm liebschte g'fàlle weil ìsch nìt guet gewenn bìn schònscht ìn de àndere Fäscher

einfàch a pàar jeans un a scheenes Hemd

wenn de Wecker schällt, horich ich zerscht mol de Radio, wàs e so nejes gìtt ìm Elsàss

s Elsässische esch minni Muettersproch no hàb ich nàtirlich au Frànzeesch gelernt in de Schuel ùn no hàb ich noch Ditsch gelernt au in de Schuel ùn àwer au viel àn de Télé waj mr ìmmer ditschi Télé gelöjt hàn ùn no s Englische hàw ich au noch ìn de Schuel gelernt

Nitt so viel Pflànze weil ich beküemmer mich nitt drumm un minni Frau kànn's a nitt

Ìch màch ìwwerhaapt Müsik. Ìch spìel Trompette, ìn e pààr Vereiner. Ùn noh bekìmmer ùns aue bìssel ùm's (...). Ùn geh nochmiddoe, d'Kìnder ìn d'r Hàndbàll.

"Ich horich e bissel von àllem. Ich hàb nìtt direkt e Lieblingslied, àwer euh züm Beispiel, wàs ùm s Elsàss geht hàw ich gäre ""L'Alsacitude""."

hitzedàas esch's einfàch s'Téléphone

s letschte Konzert, wie ich gewänn bìn, ìsch bi de Bloosnìckel gewänn, ìn Offwìller. E bìssel Bloosmüsik ìsch ìmmer scheen

ìsch ess grùndsätzlich s'morjes nìt viel àwer hit morje het à collèch schòkòlàtwecke mìtgebroocht wail ar gebùrtsdaa g'fiert hett nòr hàwie einer gesse

ùff minnere Àrweit muess ich mei (Polge?) entwìckle. Mr màche hàlt ùnseri Àrweit àm beschte, wie mr kenne, no iwwerstehn mr die Herusforderùnge

wàs esch dànn ver wetter hit wie geht's'dr wàs wett'den trìnke wàs well'den esse wàs esch den àm liebschte wàs trìnksch den àm liebschte wàs esch dinner liebschling liebscht Füessbàllclüb wàs euh màchsch àm liebschte Sùndaas geh'sch viel üss àm a samstaa ùn ùm a Sundaa wàs esch dinn lieblings gerìcht

jà minni grosseltere hàn kii g'hett ùn hiener ùn seuj ùn taim bi minne eltere hàmmer à hùnd g'hett

Jà, ìch geh gäre ìn s Elsässertheàter, weil s ìmmer gfìtzt ìsch, weil mr ìmmer guet làcht. Es sìn ìmmer Comédies ùn nìx trürisches

isch glaub àm einfàchschte ùn àm lustischste wärs wenn ìsch mich àls frau beklaide wìrt

Fùrt gehn, wàndere, odder, ùff e Feschtel gehn, odder Müsik spiele gehn, eins trìnke mìt de Kùmpels.

Musique schpeele ains trìnke mìtnànder üssgehn

Einfàch s Lääwe nämme, wie 's kùmmt.

Ich selwer bàch nit viel, àwer àm liebschte ess ich e güeter Obschtküeche.

On va beaucoup en Autriche on peut y faire de belles promenades, la nourriture est bonne et le temps aussi

Ìch glab, àm liebschte, schwàsier ìch flieje, waje do kùmmt m'r schneller ìwweràll ànne, ùn ìsch nìe gebleujt ùf de Stros.